मोगान सॅक्रिफाइस करपाक योह एक मुख्य रोल येता पण तो कर्चोत पडटा गाय योह एक वडलो क्वेश्चन। मोगान सॅक्रिफाइस करपाक जायो मगेर तो आवै बापाचो असु भाव भैणीचो असुव किवा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडच्या भितुर असुव समाज केवा केवा बारो नातो कयाय <hesitation> सॅक्रिफाइस केल्यार उरता जाल्यार एका वातेन् तो बरो केवा केवा वैत सुधा पण तो करुंगुत जायो असो नही पण कर्चोत पडटा एक एकदा। केल्यार बरोव नाल्यार वैताई ब तुम्हका तुम्हचो मोग जायो जाल्यार तेलो प्रायतेक जाग्यार वेग वेगळो कायदो घोडॉन येता तेचेर लक्ष घाकुंग जायो।